انا والله شخصية انطوائية ما احب كلش كلش اسوي اتصالات ولا احد يتصل فيني انا اطرش رسايل عادي عندي او انطر الرد ما مب مشكلة وان هاي ساعات الأوادم ما يكونون متفرغين ان يردون فيردون في الوقت الي يبغونه ويقرون على راحتهم وتشوفون الرسالة